A anndi am kore ko mi yiɗi, ko wonnata yam yonki, daga hannde tefoy ko annduɗa fuf e welaana yam to mi metti, a anndi mi yiɗuma sanne.